थनैत् पुरन द्जेइफर्क बुखुलनै, द्जेइजिक् नन्ग बिफर्कौ करगोन् प, सेर्नो पजैव बिनेवेन्गन् बबुअ दोनेसि कलमुर्गन्। ममनि गुनौ कोजीतौ थनैत् औ लगतुलुस् बिफर्क खलि कलम्गन्, कलम्दनै। भिने क्लोजीतौ द्जेइजिदोन्ग् बिख मजए ओर्गनिजे कलम्गन्, पिअ थनैत् सात् पक मजए हलैनन्गन्, हेन्ग्कर् हलैनन् मेअ रैन हकन्, दिन मजए ओर्गनिजे कलम्बन, क्लोजीतौ बोरिन् सएतन्।